Eva, eha, ene, isen, ehan, ihenor, ehen-hen, ihini, igbe, okpa-yan-igbe, eva-yan-igbe eha-yan-igbe ene-yan-igbe, isen-yan-igbe, ehan-yan-igbe, ihinor-yan-igbe, elen-hen yan-igbe, ihini-yan igbe <hesitation>